Fomba fapiasana machine ndreka, izy io an misy mandeha courant-gna de misy ahodina aminà tanana de le mandeha courant-gna zany sindriana aminà tongotra, de misy koa le tsy mandeha sindriana aminà tongotra koa, de misy ahodina aminà tanana le sy mandeha courant. De misy filo izy an de misy taretra de misy fireglevana ananjy hoe mahelahela ny taretra na atao zigzag tareka an, de misy an, fametahana bokotra koa izy io.